<...>Reto ñy toetsy tsy manam-paharoe anañany ñy kangoro: -Ñy fanañany ñy kangoro ñy tsinafo. Tsinafo o kitapo kelikely io aminy ñy vavoniny ñy kangoro ao andesany ñ'anany laha io mbo kelikely -Manahaky anizay ñy fandehanany ñy kangoro aminy ñy hopiñy, -Manahaky anizay koa ñy fahaiza manao anañany aminy ñy fitsangatsangana zay, -Misy koa ñy fahavonoñany ho biby tsy mianky aminy ñy biby hafa, na hianky am<...>.